एबे मोर बाहरा क देशवा केरे खासे ओसनक बहुते चैं सङ्हतिया सभ हैने बडउ । एबे यगुडा दुगुडा मने बडउ । एबे हुन्का याओके एखना खोजबे करतई जौं एबे एखना क मौसमवा अनुसार एखाने त एबे गरम मौसम चलई बडउ उहे अनुसार लुगा लेओके कहबही मुंई कतउ कि यखना एबे गर्मिमा एकदमै पसिना सभ यसउ उहेसे एबे ओकरेके गरममा कसनक लुगा पेहरसई हलुक ,इचहिच पातिरि, घमवामा नाही डाहे जोकर ओसने ओथिआ लुगा लेले यावे कहबही । हसे ओकर पिछे एबे पानी फेरी इचहिच पर्सिहे, एबे पानी परैखुनि त एबे ओथिया छातावाता बोकले फेरी यावे कहबही ओकरके ।